Fikarakaragna zaridin ode efa karakara zaridin boka izy io akao, misy flera, misy gazon zany hoe raha reo raha maniry mila rano zany hoe zany mila tondrahana rano matetitetiky zalah mba tsy halazo ohatra zany koa gazon fa nandraha lavalava mba mba tsaratsara zahavagna atike mila tapatapahana amizay mba tsara anao mahita azy flera alalana ahitra aminazy magnanzany.